L'ultima vòtta che ò preuvou à dî à mæ figgio de anâ in bicicletta l'ea vent'anni fa. Fâvo fadiga à stâghe apreuo pe no fâlo cazze. Oua ô faieiva anâ da solo pe cazze coscì impara à tegnise sciù e pedalâ. T'æ òsciuo a bicicletta? E aloa pedala. Fortuña che o secondo o n'à osciuo imparâ e a bicicletta oua â piggio mi pe demoâme a-a domenega.